I amignahy manokana maloha é i fomba fandaharako asako dreky fiaignako manokagna voalohany aloha ategna bôka tsy maintsy miasa tegna ko tsy miasa tsy mihignà de mandeha miasa fa ao fa ko efa farava nigny tonga de mody ko efa mody njeo mbola mikarakara reraka bôka antegna maloha é avekeo tegna reraky igny é mangala disaka fa oefa weekend àminzay tegna mikarakara tokantrano zagny tegna makarakara tokatrano mikarakara sakafo amign'igny zagny tegna asa tsy mitsra oe tiako ny ankohonako tiako ny ny ankohonako de karakaraiko tsara na vady amanjanaka zagny na ignogna na fomba fa fanadiovana trano zagny na inona zay eo é.